Ia, fômba famitahan̈a vantilatera amy riba, <hesitation> tsy maintsy lokana akendriky bàka zen̈y i riba io itsifôran'ny tany handeha hipitrahan'ny vantilatera io. Aviô aminjay asian̈a pirizy marikitrinany iô. De tokony fa mandeha edy izy aviô.